Go ra vartovo a ngatngat na magit, <hesitation> a vartovo i, i mal ra tutana ma vavina pi di gire vakapa ra vinavana, pi dir i vartovo ure ra mana magit aiga rakaka nagunan, lua da ta gire neilem go ra vartovo ba kir pina ika di vana pi ra vartovo mara luk luk buk, mara vartovo mara a tutumu ba pepe nina dat tutumu tana, a vartovo i ia ra magit nina dat vartovo tana bulong ati ra balbala nagunagunan, dari, ari da pakana tara mana magit aira bala nagunan, da vartovo ure ra pel mana magit da vartovo ure ra variru, da vartovo ure ra papalum guvei, da vartovo ure ra mar maravut vargil, togo kir tanai i tele pi na loun vakuku, nam tikai i loun, i loun, i loun <hesitation> mara marmaravut keira mana ainana, vorogop amana ainana dia bilua, ba amana ainana dia manga ra marmaravut, una maravut var var- vargilene diat io go amana bona vinana ure. Kada mana vinana vana ati tara gora balanagunan, a luluai iga vaki dat pi dat ta loun guvei, dat ta balaure var gile pa dat, ma dat ta nunure ba amana magit dat papait ia urai namur, ba dat ta ngala dat ta lapun dat ta mat lulua na lilikun mulai, mana ra mana ikik papait nina dat ta papait ta vargil ta dat, na maravut dat pi dat ta <hesitation> vana lolokon ma kada ma vinavana dat ta loun a lokon, ma ba iesu na lilikun tara voura na pinat kana, na an valikun pa dat pi dat ta loun guvei me ara mara bala na bakut, io gora vartovo kir pinam ika da vana vana ta mana vartovo pi da vartovo me, a vartovo i tur paia tara livuan tara kini na bartarmana, ba u tova natum pi i nunure ra tinata ba vinavana ba kini nam, i tur paia bara, io ba bul ingala vanavana una tova pi na boina bul, na nunure na votorome tinata, na papalum guvei madat, ba dat tul diat dia ngarau pi dia votorome dat Ari abul paitatar rurut, nam togo kir u antar bulu ra vartovo tana, dari nina ra vartovo nina pigal da tovo tova me, nom abul i varpiam ba pai mange ra votore ra tinata togo, u iat u ga tovo pa ia pi a papait nam ra mana mangana, u iat ga tova ba i boinaka pi na papait nam ramana mangana mangana- mangamananga, io ba bul i tavua dat ta valaria pi dat ta tovat ra na nilatu, dat ta tovat ramana maravut, diat ta tova ba kir pina kiki vakukuka, go rae amana bul diat ta ki karana pal, kir dia ngarau pi diat ta ki irop, pi diat ta stori ma kadia mana kadia mana bubu ba kadia mana anti ba ankol, diate ki kara na pal pi pa dia mange ra stori varurung ma ra mana ainana, ma nam kir takodo, togo ari diat ta kiki kara na pal diat ta vartovo dawe, a education itur pai ia itur pa ia ara aiet ra a kini na bartarmana, vilai irop tar tara lotu, ma ba ingala vanavana ta nam tovuana komuniti, i vartovo mulai apal mana magit, ma ba a tinata i vatangia ba, gora vartovo kada nilaun go ma pi dia dat ta balbalaure ure iat. Io, taka da kini na barbar tamana tago ra gunan, dat ta valaria pi dat ta ongor pa kada mana bul, ura vartovo tovo na kini na bartamana. Dia vartovo ure ra mari vargilele taim, ma tanavavim, ma bula pi da vartovo pi, ba diata ngala ma u na mat ken diat, diat ta nunure pi diat ta pait ra mana bona magit, togo u iat uga tar tovo kapi diat, pi diat ta maravut vargilele diat ma arama ainana, io pi ari ba tikai i sot nam tikai na maravut pa ia, io ba vana tar togo ra vartovo nina dat vanavana pira vartovo me, pi diat tutumu ma da vovotorome ra tena vartovo i tatata, nam bulang aboina togo ari nam tovuana sumatin na vartovo papa na vana tar tara ngala na vartovo, ma ba na tadap ra ngala na vartovo na lilikun mulai uti nagunan, pi na maravut dat ma kada mana papait ati nangnagunan, ma nam aboina magit nam i I mal ra tarai pi dia gire neilam kada mana kini ba kir kiki vakuku, da papalum dekdek mari a sumatin ivana vailik tar tara ngala na vartovo, ai diat ta tikede dat ba dat amana tena papalum togo ba da ki ma da gire ra tarai go rae dia ngarau pi ra mani, dia ngarau pi diat pait ra mana papalum diat tia nuknuk diat urai namur nam anam dia papaita damana, togo dia nunure ba tama diat ma tania diat, ta mat ken boko diat, mogo pi diat ta papalum dekdek pi, ari ba totam ma ya gak dira tia matmat ken dat, gora aurua gora mana vartovo nina da kapkapaia tara ngala na vartovo ba tar na maravut dat pi dat ta tiken pa ta boina papalum, ba dat tiken tedev ra aboina papalum, di kada papalum i antaria aikik a mani tadat, vida balaure vargile pa dat, kir dat ika dat ta balaure iboina pi dat ta balaure ra mana tine diat, tamai diat, togo diat ika diat ika dia ga paitia ma da ta vapar ra vartovo, diat ta valaria bulong pi dat ta maravut ra mana nat na ling, Amana tena papalum arama pal na latu, amana tubu dat, amana natur amana tai dat ma tana vavi dat nina dia vatur ta ra ngala na vartovo, ma kan diat ta loalong ba kan diat ta vovong apara mana tara tarai, ma pi dat ta nuknuk diat bula tara aikik ka toea nina ra malpaia ta kada mana papalum, io i boina pi dat ta valaria pi dat ta vung ngapngap pa gora gora vartovo, togo a vartovo go,, aumana go rae bulung kir dia mange ge ra vartovo, amana nat na bul dia murika ra rot, mana tavu diat pa diat ti kankan ba vana pi ra vartovo, togo a vartovo na maravut u pina boina bul namur, amana tina diat amana tabu diat diat ta gire gire vakukuka ta diat, ma nam kir i takodo pi dat ta tata pa iat ra raumana na bul, ba ari dat ta loun ma amana tabu dat diat ta mat ken dat, dat ta pait valar paia pi dat ta balaure vargiliane pa dat, io nom ura ra education tikana magit bulong nina iau nukia pi dat ta manga vangangat pa ia, Amana magit aira bala balaure nagunagunan, dari raman papait ure ra nikuk, amana papait ure ra papalum na auma, amana papait ure ra papalum guve mara mana tarai ma aveden pi da balaure kada mana palpal, da balaure kada rot, da balaure kada mana family, io pi dat ta vavartovo tara mana magit ai gora gunan pi na namur, ba da ngala da ki ma dia da vaninara pi dat ta toulai, dat tar nunure vapar amana magit nina na maravut dat pi da ta loun bulu namur, io nam, nina ra nunuk nina iau kiki me ure gora, tinir go nina u tir iau, me ma ba do do let vanavana tago ra vinavana dora valaria pi dora balaure kodor mana vinavana